عشان نسوي آيس كريم في البيت، نحتاج كريمة حامضة وحليب مكثف وفانيليا، نقوم بخلط الكريمة، والحليب المكثف، والفانيليا مع بعض في وعاء، بعدين نصب الخليط في علبة ونغطيها ونحطها في الفريزر لمدة من أربع إلى ست ساعات، كل ساعة نخرجها ونقلبها وعشان تكون ناعومة وبس، لما تجي تاكلها بتحس كأنك في صيف منعش.